Mopeti maquina rai jaeko gato jei supeva kua jae eh oajaeteye ipirata omopua jare omboivate vaera kamiureta oyeapo kavi vaera jiero pegua yepeaiko kua mbae jaeramo ivate oupi mbae reta